Kua tëtä guasu Suecia jaeko paises Nordico, <hesitation> kua tëtä guajupe oajaete iroï, jaeko iroɨ jenda, oime <hesitation> kape mbaetɨ arakumbate, mbaeti yaesa mbate kuarai, kiaraikova ëreï kua tätä guaju Sueciape jaeko opaete ararupi, yasïrupi, iroï, maetï arakuete mbate, erei kua tëtä guaju, yande mbaendua yaikova jaeko oajaete ye iroï kua tëtäpe.